ما أدري بس ما أحب أتحكم بأحد، كل واحد خليه في أحلامه، وأنا بتحكم بأحلامي، بخليها كلها أحلام سعيدة، عشان أجوم من النوم فايج ورايج ومبسوط.، ما أشوف كوابيس ولا أي شيء يزعجني، خلي شي في الحياة يكون رايج.